<hesitation> Nyowe nkomuntu, kwiiya ndazarwa ntayayiire emyanya mingi, ekyokubanza nka ntayayiireho kabale, <hesitation> haza kabale nomwanya murungi, gurimu akabeho, hiine obu orahike hajwemu nakashana nangwa tikugira ngu hatuuragayo embeho, <hesitation> embeera eriyo eboniire, embeera eriyo eboniire, ekyooya torakibona, hariyo nekiho mubwiire bwakasheshe waaba oyine nkekibiga <hesitation> toretaaga kushanga oragura ebi byooma ebyokugiraki, ebyokucendeeza obutagasi, then ogudni mwanya ogu nataayayiireho <hesitation> ni Masindi, Masindi mbwenu gwe nomwanya ogumanyirwe nkogwebibira, kushanga omwaanya gumanyirwe nk'ogwamahamba <hesitation> n'ebisharara. <hesitation> Ogwo omwanya ogwe gurimu habwokugira ngu gwiine nkamahamba nebisharara nagamba ekyo kintu orahika orancenga, hakuba hariyo nk'ebikooko, hariyo obucende, hariyo ebintu bingi orabaasa nkokubona nenjoka omuri ebyo bisharara, <hesitation> hariyo na nenjojo wayenda oragitomera kurungi omuri ebyo bisharara namahamba, ogundi mwanya murungi ni kampala, kampala mbwenu nomwanya murungi munonga munonga, <hesitation> hakuba nga emotoka ziriyo, amashanyarazi gariyio, abantu barateeka barakozesa mashanyarazi, hatari nka kabale ahu orashanga barateeka ahamahega, kampala barateekyera aha mashanyarazi, omudakiika ishatu eraba yagira ki, emere eraba yaahiire, emotoka nokushanga emotoka erihiihi kuseeta endijo, mbwenu omwanya gwe mbwenu gurimu emotoka, gurimu amashanyarazi, amaizi tiwogira ki, tiwoshanga oretaaga amaizi. <hesitation>